Thina iria niroana thiina wa rorori witu, ni tariu twaukire tukithurana mwerte twenty twenty two twathurana kuringana na uria twaukire tukirwa nini uria twathuraga raisi, aukite agitwira kumaaa arenda kuruta kirindi kuma thi, yume thi uria wendagia mboga, ambate iguru eganane na aria engi. Haya, ri <hesitation> mwana ino ite wira siothe nwanginya isorirue wira, na nikiyo aitumi ukwithiriria tue twauandu a murima Kenya kana epelepele kuma mundu wuothe aumire kuthurana. No twauka twamuthura muthamaki huyu, mamama uria augaga kuma thi kuthii iguru tiguo kuri. Kuroneka tako aria mai iguromai iguru mareenderea kuthii mbere na iguru aria mai thi magakorwa nio Marathi thi. Gitumi mbere <noise> ta rio nita mukurima, kamuruko ka bembe naguraga siringi Magana matano. Umuthi huu nirakagura siringi ngiri. Ratalaiza iria niratumira mugundari wakwa nita mukurima, ithenya ya nimigure, yaani iretwe i <hesitation> end <hesitation> iretwenwaniwatirire ratalaisa iyo niiguka. Ithenya ria aturetere rakuri pio, na raria mukurima usio ari, ratelesa iyo mundu nwanginya atumire tiaiti, athii amigire na ratelesa iyo mundu ni akurotho kumigira muthenya kana wa iri na iture. Koguo rau rarataleza wanarooo. Vau nimuretu lakini, kuria nikurana. Imwana icio aikuo tweci niotweci niigukorwa ikiandikwa, guti kuandikwa mawira, ni maturire, twathii kuthikiriria, tariu wathii kwi vururiri wetu mburagano niingirire; yengira. Aya, muunfu niaaandu nikura mataramenyeka kuria Marathi, ukithii kuroreria mbarino ingi mbia hakuna mbia, guti mbia, guti mbia. Siringi, siringi uranuita siringi ureciratie wega wina ngiri ukithii kuroria warunja ngirio yathira ndigika kuringana na indo uri irandite. Kuthii kugura cukari, maguta, cumbi, guti ndui kana ndui gikai igurukira kitu kiothe ki iguru. Na wathii kuroria kuria turairuta tue gutiri. Guti mbia. Koguo niukwithiria muciari, muciari, ai varia ari, arageri gwi tungumania uria ngika lakini wana anyita siringi igiri siothe ithirire siothe. Kogoo vau wav au mundu atwire gutikuthii na mbere kana gutikuuma uuma vo. No, nikuririnyika kutheri kuringana na uria vururi uriana na maa ukithii kuroria magut ni marandu. Guti ndui tungiuga umuthi gitiiguru kuringana na uria thirikari yetu iriana. <noise> nundu tariu, nathii kuroria mwena ukonie ugima wa mwiri, ugima wa mwiri anaguo nimuthiu thi muno niundu, tariu mundu kuthii na ukuthii, uthii riritari, ni uthii wandikirwe, ware muvari kuma kiraoko, uthii wandikirwe, no dawa iria kuthii kwa turewa dawa ko- u- ko nuwerirwe ukagure na wathii riritari ya thirikari turauria ri, thirikari I, ko iraruta wira u ugakorwa ni ukurota kuma kava uthiite thivitari na turewa dawa Nwawirirwe ukagure. Then, nuukwona ndakitari iria mandiiciandikitwe anacio ni thirikari, aandikitw cia kwandika kutheri, ucoke ukegurire ndawa Nokwona anarau, ti raru kuroria, mwena uo, kuri nuukorie, ugima wa mwi ucio nwambogire wi thi muno gutigutethia, thirikari iratotethia. Vau vengi mwena ukone wamwena ukonie wa tene ngiriganirwa uthini. Nitwathinika muno thiini wa Kenya niundu tariu mugondari huyu nimaga, kwi macadamia, kwi makondo, wana igwa ciikuo. Ngithii kwendia nganda twendagia mbere kilo imwe na siringi igana, umuthi uu mundu nwaendire na siringi mirongo iri. Tukeuria atiriri mundu ucio wa guraga nganda indiyo wa tene, ko nganda iraukire ciagaruruko I, gwa tuika nwa itere mbia Na gitum kyai ta anga kindu kiu kiathondeka ti kimwe Uga <hesitation> ukowarima, iria nyingi wana o tariu kimera kithiru kotwatere siothe itaiigurwa tondu irauma kiranji tondu itaiigurwa tondu irauma kiranji, siringi ikumi. Mundu arandute siurire kuo. Rau rengi akokwani kindu ta iria riri turarima, iria niwithiriria wana mithenya ya mundu wana akinyie siringi mirongo wanai itandatu, mund a aarauka kugurirwa na mirongo inna. Ukithii kwi irio sia ng’ombe, wacio irarivua tax ino mbaro, irio cini ngiri no uriakiria uraruta thiini wa ng’ombe iyo tu kigutethia niundu irio ni ngiri igiri, urakama lita imwe, wana irio nwa ithie kwi ngunia imwe ngiri ithatu, sumbi, sumbi, sumbi sia ng’ombe ni ghoro. Dawa, dawa, dawa ya ng’ombe ukithii ni ya ghoro na, wita mukulina uroretie ng’ombe iria. Ukithii kuroria warutania mavatara ma ng’ombe ino na kiria uragura, ukona nitako ng’ombe irakorwa ikiria theri, ririaindie iria mukulima wa kawaida agakorwa e mbere ni iriku Kau ni kaua, ni urarima. Kiria urarewa gikingukinyia anai ruiyo. Kiothe kithirite niundu ni utumire niundu mahitaji noguo uthondeke kindu giki uratumira mbesa nyingi na ti iria ugauka kunyita, wa mapato ma kindu giki niguoyaani ukorwe wi mbere, ni ngiona, rau thirikari irati gukorwa anayo igiciaria mukurima wa kawaida akorwa ni rataliza akorwa ni mbembe kuria, kana thokoo. Kuria tugukorwa tukiendia ino turarima, ikorwe ni mbarothirikari ituthondekere, no yo irenda kuria no tiituthondekera kuria tukuvira ind iriku Anatuetutetheke. Koguo nitakwo thirikari irenda irenda kutetheka iyo theri no mukulima. wa kawaida we uture wavaria uturuga.